Dishwasher hinkhe mairang luta tei maitwk muitwk suna bagwui swlamjago. O machine maitwk muitwk no bini bo no sui mano. Waisa o machine o chalwk khe tui tei sapan goliui thango tei machine chliui tongma bai manwui sujagui thango. Suiba khe joto manwui no karwi di tei baka o berai rwdi. Aboni yak ulo tui hamya no khibwui rwdi. Mairang luta tei maitwk mwitwk subai khe machine no doga kholobui rwdi. Atwui khe kuluigwui rwikhai machine ni mwnam rok swkakkhai bahai bai nkbar bai uriui thangbai o wasing machine ni.